أكيد راح أفضل يكون عندي القدرة على الطيران, لأنه بيوفر لي حرية كبيرة وأستطيع أستكشف أماكن جديدة, واتمتع بالمناظر الجميلة في السماء, الطيران بيكون أفضل تجربة على الإطراق, وكمان هذي التجربة بتخليني أشعر بالراحة وأشعر بالإنطلاق, فهذا شي وايد احبه.